Alura ma materia preferìa a scola al era ël franseis përché al e 'na lenga ch'al ëzmìa tantu al patouà ch'al e la prima lenga ch'ai ëmparà da maznà, alura per mi al era propi facil ëmparé ël fransesi e pöi le al e 'na lenga ch'a m'pias propi tantu e a m'pias andé ën Fransa